So a salminaama no comri no cukle, no yimɓe wuro. <laughs> a anndi aan maa jooni a nder ƴameteeɓe no yimɓe wuro, ndottiyal mawnii! So no a tawai wuro ngon, no on pinndi kadi. So jooni kam sey mi wi'a, a barkitinaama, Allahjooɗɗina jam, Allah weltina jooɗnde mooɗon. Hmn, Baaba Mawɗo. Jooni kam a naatoyii nder mawɓe ɓen aan fuu.